Ayai me kpoo kpok igwee akwa ammang aton asege gee isewe aton mani ase then ammang unuk aseme aseme onuk nwe agwee akwa wege me adari gee ogon nwe aseme ogon aseme ogon aseme ogon toto ishike igbeni avami mme nne igbui mma ije chere me ammang obie achere ishi igbini igbono enge asume me ishi unok igarime them achere mme agwe igbini mani we aseme igaha mme ikamma isang itak mani inep nne ikan isang egwe meaven yedahi ase, aseme onok mmebum then ava arem mani ovak ame amni ovak nwe igwebe echi deene igham we arem arep oven ammang arem mani ovak ewe isune igon isume udaa isume unok isune kpa oven kpoo kpok isuubap arepvi mme agwee ammang unon ase gee esa ammangh onum nwe ase ge agwee eseme ogon aseme ogon ogonwe igbe asee igbi igbime umome mme ivi rem nne agee egwo gwobud ikavu egwud egwe mma jak oven we nvevi nna azeweme mma onukga mma urong bub ammang mme asege unome nwe ishiga uzu ishiga uzu nwe igwee then ammang ebe inevi nne azaneme azeneme then aseme mani aseme mani agwee. Ushi nwe igbin nwe eseme igon aseme igon aseme oven kpoo kpok we inep nna aseme ke we itene mani ovak ke ireme manioven nwe oven ovak we ammana ashi ame emuk shigi shigi ewe araa arong ngee aseme kpookpok agwee ige ammang igon ezem aseme ige ammangigon edu aseme gba echi igom we ighaha echi igon we agham me we aseme igon igbon igham nao ebe ammang mma ekpa ammang aseme so gba echi igon we gham we oven we aseme agwe gba aronghi gba agwee ammanghi mme amimini ishim agovi emuk shig shig nwe igwud igwud gee aronghi egwuna egwuna ugee ase ge itud ageep mani ovak nwe ammang aseme nwe nge ushu uwe iree mme ushi we ighaha nnyene ano gwood irom ebe ee <hesitation> ano we nne rom edubo me anobana, anobana mme enya ano nni rombe deene edaidena ebe ebe anrem mma ukpa ghama arongme gee rem efia we ado ate ammang me gee ren enya adon ari rom ebe deene so irem gbe amaa adom ama we uga domibe adom ebe remme ka utak ebe agham ke adon mme yene ebe age ishie enuk ee shigi shigi, enuk shigi ke rem enya ano egogod ebe arongme. Ea irong ke rem nwe ke efiame irome adom ini rume gee rene deene ano gwood ami rume ke irome adon amo ewe adom adom obie ono we adom odom we ute me ugere ano kpoo kpok ke renewe adon nne rombe thy enuke shigi shigi ewe ano ane ona nnanum igae mme utu ovai gee efia nshi igee mma efia gwood nshi because nne ushi une get a shime before atame ugi gbogo ashiga ayogo gbogo utu ovai uto otad izangme ge imie so anum mune mme nshime ngee ozom because ashime agee ozom uwang igwari izop wo nne mmanghe ushime bami ushine mune urei aghaha yene ashime agwe agee ato ashime agwe agee ato ghemenene ame erei so mme nge oven ewe nnirume.